हम पक्षहीयन की आवाज सुनकर कुछ ही जातियन को पहचान सकत ह। दुनिया भर म पखियन की नौ हजार सात सौ प्रजातिया पाइ जात ह। भारत म पक्षियो की एक हजार तीन सौ एक प्रजातिया पाइ जात ह इनमें से बयालिस प्रजातिया सिर्फ भारत म ही पाइ जात ह। और भारत की पक्षियो की कुछ प्रमुख प्रजातिया ह जैसे गोरइया, कौवा, तूता, बाज, उल्लू, कबूतर, हंस, बत्तख, कुक्कुड। मोर पखियन के कुछ गुण उनकी प्रजातिया होत ह जैसे स्टिंगफॉर्म्स, फेलकोलिनफॉर्म्स, चेराटिलन फॉर्म्स, पेसोरो फॉर्म्स।